सब साई पहेले तो जोभी तुम म्यूजिकल बजाना चेहरे टेका बारे मई थोडू जान जानना पड़लू की क्या ची येमा काम कृ ते बज्नु छू